أيوا صارلي كذا مره احيانا اشوف شخص ما ابي اتكلم معاه اسوي نفسي اني مشغوله او اركز في چوالي احس احيانا ان بعض السوالف او المحادثات تكون مزعجه يعني خاصتا اذا كنت مره تعبانه.